طبعا اني افضل اني اتحكم في احلام الاخرين والسبب ان الاخرين عددهم كبير اكثر من مني انا بشخص واحد فاكيد اني احلامي مرتبطة باحلام الاخرين فالافضل اني اتحكم باحلام الاخرين لانها جزء من احلامي.